ایہ جانوں بارے گرل کر کے سبزیاں نوں صحیح طریقے نال پکا کے ہلکا کرسپ بنانا۔ سب توں پہلاں صحیح سبزیاں چونو۔ شملہ مرچ، بینگن، زوکی نی، پیاز تے مکئی وگیاں سبزیاں چنگیاں رہندیاں نیں۔ سبزیاں نوں یکساں ٹکڑیاں وچ کٹ کے اکسار پکن لئی تیار کرو۔ گرل کرنے توں پہلاں سبزیاں نوں تیل، لیموں رس، لہسن تے مرچ، اپنے من پسند ہرے مصالحے نال میرینیٹ کرو۔ سبزیاں نوں باسکٹ یا سیخاں تے لاؤ تاں جو پلٹنا سوکھا رہے۔ <hesitation> گرل نوں پہلے توں گرم کرو تے صحیح تاپمان رکھو۔ اتے سبزیاں نوں اک پاسے نشان لگن تائیں رہن دیو، پھر پلٹو۔ <hesitation> اونچے تاپمان تے گرل کرنا بہتر اے تاں جو سبزیاں۔